A ny vidina tragno aty aminay aty ndraika koa dia arakaraka ny pôzin'ny tragno miaraka amin'ny hatsaran'ny tragno mi. Raha tragno tsara ma izy dia mazava ho azy tsy maintsy tsara ôtran'izany koa ny vidiny. Mahatratra eo amin'ny dimampolo amby zato tapitrisa izy a raha ohatra ka tena tragno dôrizinina tsara. Fa raha ohatra ka tragno vita amin'ny tsotsotra fotsiny izy, ohatra hoe tragno kakazo, dia tôle ny tafony dia latsadatsaka atsasakan'izany vidiny zany no azahoagna anazy.